Vixnana janchí, taka ñayivii ñaliko takaxo'o da'a kuli inixo, akaxo'o ño'o tristeza ño'o on takaxhino kana iin nixon anoxo niko taka kuyii kulixo ndataka yii hí kue kuxo'o.